انو اكون الطفل الوحيد داخل عائلة لأن اشوف لمن اني يكون عندي عشرين شقيق بهذا الحال محيكون ليا الأولوية او الحق او الأهتمام الي اني رايدة احصله من الوالدين و تكون اي- اقدصاديتنا ايي- اي- ضعيفة و مراح تتوفر لي كل الأشياء الي اني اريدهم كشخص واحد.